Fitrga uu eribemon uui, wala ha- nakomo, yani bas uuin nasini man alibafili, <hesitation> mina kabin'anga bas bitzal naso inen gair.